اكيد ممكن تسأل الشخص هالسؤالين الأول وش أكثر شيء تحبه في حياتك وهوايتك شنو والثاني إذا عندك فرصة تسافر لأي مكان في العالم وين تروح وليش هالأسئلة تعطيك فكرة عن اهتمامات شخص وتفكيره ولاي اقصى حد يريد يوصل له